Bueno los los dias de la semana el diare el lunes le dicen, lunexi, martexi, miercoles, juevexi, viernexi, sabado, domingo.